أنا أفضل قضاء ليلة في خيمة على قمة جبل الجو، هناك بيكون هادئ، منعش، والمناظر طبيعية من فوق القمامات، وصف غير-غير اح-إحساس الحرية والقرب من السماء، القلعة العتيقة حلوة وتاريخية، بس الخيمة تعطيك إحساس المغامرة والاتصال بالطبيعة بشكل مباشر جدا، يعني بختار الخيمة وبقدمها ال-على القلعة.